Di yoni thiagrama dane di bane thiagrama dane, diongoutouma dékdi niroma yongoutouni, di yoni dékdi niroma yongoutouni ni di bane kama wo yike nani, yoni woma ala rike gnoma fo foure ala yongouni mo diongouma fo foure sanfi adéma bari bane diongoutane mi djike ni bane go yike nani di yoni diongoutouma, bane mola yike nirema yongouni diongou diougou, <hesitation> asiti, ikisima tédi fa dambou, wala na yongouni diongou diougouma afé régui djoumni, na di foula youm ni akoude ni koude, bane diongoutouma di yoni diongoutouma go yike nani. Mola yike nirema ya diongouma wahouma a dambou, woutouma a dambou bane diongoutouma mi mine ka diongoutouma diongoutouni gnama mo kotouni foure ni fo ringue ni gnomalé mo rike ni fo ringue ni diongoumalé, sade nalé fo ringue moula ni ka farma surtout ni mo fé wonfou yéde na, mo moulé farma bane niroma iwa riguide boubou yaguima, ghounné bigué idi wonfou yéde na ma gnata mo siti boubou sigui, <hesitation> ma gnata mo siti wame o wame mo lo ni mo moulani <hesitation> mo farma parce que wonfou yéde na a déti biti kama, aroumati biti kama, ghounné bigué bane mine hanne domatima djike nini né ya, <hesitation> diongouta hi yongouni ni. Hanni djike yama yongouni diongouma gouifo do boura a rike ni gnoma wala a yongouni sade na, adika fourini ghoune a dambou parce que ghoune diongoutou sighoune ghounné bigué dane bane domatoma lé surtout fouloma itékine yo parce que ghoune diongoutou sighoune mo yongouni mo safi dode matima wou bodone toudou lé ilitimo, inima fédi modo, itékine tignatimo ila yotatimo fo ila tignatimo mo boutindjima irémati watindjima mo fé réki kaye boutindji yalé bi, bari nimo thiagrani sigane, mo thiagrane sigane mo kotou ifé litimo, ifé litimo dé, mo thiagrane sigane di foune fou thiagrani <hesitation> diongoughoune béghine, no dongoutounani <hesitation> foune fou yongouni diongoughoune founé ila wi mo foune déne ila boumo di wonfou siguema lo wala diti yalé parce que moma yongouni wonfo sigone, idi ghounne fé wonfone sigue thigrama lé, wougoune yongouni diongou moune loudane moune bé founé idi hi founé fé a tobe ma founé fé foulema, mo yike foune né ila wi, ghounné bigué bane yéwo ya di hi baté kari yongouni diougouma baté mine dane diongouni diougouma ghounné bigué domatoma tignatinani, itignatinani entre wo souma, itégnatinani wo souma, ghounné bigué mo férine domatima <hesitation> fo férine domatima fo mo yongou nima biti kama mo dofo <hesitation> mo nigui fo thiagrma biti kama, mo nigui fo thiagrama, mo yongo fona biti kama, mo gontito thiagrane kindéma, gnama la fou fourini a dambou pour ka thirine fou kourma.